La- laha zaho aloha hampianatsy anako bisikileta, tonga defa haiko tse i voalohany hoe anako toy anie ho tonta na ho fery. Ka nohon'ny fahaizako any raha zay zany, laha vao ampianariko i, tsy maintsy tanako tse bisikileta iny, tanako lasely iny, de atoroko azy hoe ty poseo. Zaho tsy afaky hamosotsy azy avao tse laha vo tsy hitako i fa mahay soa.